Mal mata rok bo kha khamjagwui mano jemon chwng borok rok kha khamjaktwui. Phiaba chini bai mal mata rok ni kha khamjakma pherlai o. Swkijak borok rok ni salaimatwui sai mano je mal mata rok ni sago bo thongthojakma kirijagma kha khamjama tei hamjagma tongo hinui. Sui tei mayung hai mal mata rok kha bai gwdalwui tongo. Sui rok borok rok bai kha gwdalwui tongwui mano tei sakni hamjakmung tei kha khamung no funugwui mano. Tok rok ni bisingo jemon atka tok abi kaowa bongni sak ni hamjakmung jolimung funugwui mano.